Cuytʉm ca cuytʉm ye tʉn tʉn hizʉjʉ ʉ ye tʉn nasmʉ yaguis way pena ishi hʉy pensucpa ca cuytʉm pues wat para wat para venta shia casu este teg gentes hʉy maʉypa cuando cuando tʉm ajpa y cuando teji verda ca cay tʉm ca tzamʉpʉ pero mas cuytʉm pues yʉg yamʉ otro tipo de cuytʉm shinʉ te cuytʉm te yʉg tʉn wʉtajpapʉ solamente eyab cuytʉm pe ca eyajʉ hʉy minasucpa adios hʉy mahʉyshucpa verda cap ca cuytʉm pero cap eyab tipo de cuytʉm ye yʉjip cuytʉm este yʉp otro modo pues yʉp meramente a tumʉ tumʉ vez al añu tʉn isjaypa tey tʉm mas watcaja